<noise> Tetaguasu Belgicape yandepuere <noise> ñavae opaete tembiu yayuevae jokope omee yandevereta porcion tuisavae sobre todo yau jokope mejillones jaeko jokuae omeeta yandeve yandemopeti etakure yande iño yandepuere yauvaera jaeramiñovi yau chure <hesitation> oyeimbeguevae jare <noise> jamoureta <noise> salsa ndie o sino kesu ndie <noise> jukurai yandepuere yau